Egäsugudsõq jovvusaaliq mullõ sukugi ei miildüq. Mul um õkva vastamiilsüs naidõ vastaEgäl juhul ma tii parõmb määnestki füüsilist tüüd kotoh, tuu asõmõl. Kas puiõga mässä vai tii midägi muud.